Mju nu ã-ya bo ka a-ra toro na na nu te re õ nãã te yoruyaru a õ re ka yo cu base oton nsan. Soru ku kure ē nenu to te do eyoru yoru okure too wa ā ra se odor ru eyoru yora ru gbo oton dor ru eyoru yoru ru gbo gbo ene eperi re wa tite dor ru yoru yoru ru ku ku ma ewiwiyo too wa ar ra be mme naā kur ma ru, bere obun raru dor ware nju ni towa ar ra nje owala daa ebere kee nu ku ni tite bolo wo a-ra oka mur ko npei kpe doru or ara se ko owi yoreka ju wa owi yoru bere kaju wa owiyo haa ka juwa oka mur ko ro ba kpa sa ru boru oka ju nja time ko nno bi e ar bo ma sie so oto to ra re ga to yen kara kara bo ne be to dor re yoru yoru kpa ru eka yo kpasaru wo ba obari awen se ru boru reda mme nu a chen fire fine neru, ru sa abby ene owi ye